קבל מא תבְּדא קרא א־תעלימאת לי כאתג׳י מע אלקטעה מזיאן ו חט ג׳מיע אלקטע ו אלבראע׳י קדאמכ, אסתעמל אלאדואת אלמנאسبה בהאל מפכּ אלבראע׳י, מפתח, או מטרקה צעירה חסב אלחאג׳ה, אבְּדא ברכּיב אלאגְ׳זאא אלכבירה בהאל אלארג׳ול ו אלאת׳אר ארראיסי ו רבט אלבראע׳י בשויה בשויה מתתסרעש, ו מן בעד רקּב אלאגְ׳זאא אלצעירה בהאל אלרְפוף או קטע א־זינה, ו תאתְכּד כלשי מרבוט מזיאן ו מותבת, מנין תכּמל ג׳רב תתבת אלקטעה ו תשוף ואש מסתקיםה ו קויה, אִלא לזם שד אלבראע׳י מרה אֻכרה, אכאירן נקי אלמנטקה מן אלפוד׳א ו אלקטע א־זאידה ו אסתעמל אלקטעה בראחה.